<noise> Eritreretiko zany hoe nipody amin'ny taoha tany iaho da tamin'ny fotoa ea be tany da ny raha ataoko afa tsariko ny olo agny hoe tandretandremo ny amin'ny fioara fa manimba io lafa tonga ny foto-lafa tsy hainareo ny mamehy azyfe maro avao koa hoaho ny rah soa vitany fe mitandrema.